Аввал, футболка аз нахи пахта оғоз меёбад. Пахтаро дар саҳро ҷамъ мекунанд, тоза мекунанд ва аз он ришта месозанд. Ин риштаҳо ба матоъ бофтан мешаванд. Мисли матои мулоим, ки барои футболка мувофиқ аст. Пас аз он ки матоъ омода шуд, онро бурида мекунанд. Яъне қолаби футболкаро бо қайчӣ ё мошини махсус мебуранд: қисми пеш, қафо, остин ва гиребон.